<hesitation> ntaka iyo nu kuí chi <hesitation> yóo tu jinío ja u'úvi kuenta in yunu kuí chi su óó nu ka jini najaa u'uvi ka jatu ji na'a choo nu na kue'e tu'ó nu nu kuian ka sao te kasta'antu ntaka nu kuí te óó nu ka jatu na'awa yó chi tu tu jinío te ja jini nava chi taka yunu kuí cho oó nu ka jatuna.